Ngënko ngí mëmee ngí mëndee ngul ngëñawu kënkës ací. Mantee bañaan já bunjá láaj awará ţí ulef ñan pasëk iñawu pëñáak, aduñawu bá pëñáak uñawandan kënkës. Bankáaţ adukakar runjá mënkarot ná nave idíñaw ñaan kënkës.